أعتقد أن الأثنين مهمين، لكن <hesitation> يمكن للسعادة الشخصية تكون <hesitation> الأساس، إذا كنت سعيد تقدر تساهم بشكل أفضل في مجتمعك، <hesitation> يعنى إذا كان عندك رضا داخلى تكون عندك طاقة والرغبة في مساعدة الآخرين، لكن ما نقدر نهمل أهمية المساهمة في المجتمع، لما نساعد بعض نحس بالسعادة ونكون جزء من شيء أكبر.